کاټن يخن قاق د سپینو او نرم مالوچ څخه جوړ شوی دی. دا ریشې له کاټن یا مالوچو بوټو راځي. ریښې یا مالوچ سره یوځای او ټینګېږي، بیا نرمه ټوکرۍ جوړیږي. دا ټوکر د ساه اخیستلو وړ دی او نرم احساس ورکوي. ډېر وخت یې د جامو، بستر یا تولیو لپاره کاروي.